لو كان عندي الاختيار كنت هفضل التحكم في الميه وده لأن التحكم في الميه يعني ان انا اقدر اساعد المزارعين في توفير الميه لمحاصيلهم وده هيدعم الأمن الغذائي وبقدرتي علي التحكم في الميه ممكن اساعد في منع الفيضانات والكوارث الطبيعيه وتوفير الميه في المناطق الجافه واقدر اضمن ان كل الناس تحصل علي ميه نضيفه وصالحه للشرب